Gny kolotsainan'i Inde koa angamba somary hafa kely nohon'izao tontolo izao. Ereo mana anizay fomba fisikina akanjondreo hafahafa zay. Gn'apela zao, misarosaron-damba sy ny tariny, sahala amy silamo io, ah fa miresaky silamo avao tsika, ereo koa mana kolotsaina, ohatry zao resaky finoana, misy gny hindou, de misy gny ah musulmans. Maro isankarazany zany i silamo zany fe, ze fomba fisiky akanjo zay gny maha samy hafa andreo, maha- kolotsainandreo mitoka manoka. Eo koa moa gny fisian'ny gny bollyhood fanovandreo gny film-ndreo somary hafa kely amy gn'any rehetra aby io. De ereo koa tia mandihy, danse danse, mihirahira atiky atiky. Ah mampiavaky an'i Inde.